Ndziya a halaki ba ndawa ndawa asuna kata a maffa sa, nga hurdeva asa nga hurdeva asa andzi a halaki, nga shke a nga shke a dukud asat ba, har ma ta gaɓ geidam atagaɓ sa nga. maffa nga a zhe te pa, te duniya klek ba agiɓe man nga ndzo adeb gi ndo adeb gi ndo. ata chinga amba amba tun ashke nga ba. ndo nduh na yerwa ata gaɓ sa, ɓakwa lamba makara skwi man nga suna ata tagiya, tagaɓa sun nga anga avasa, ko wani ndo ba asun nga anga maffa nga maffa nga a zhe avati, agide man ndo liwali nga ba, nga fi ndav, nga ba tagaɓa sun nga te nigeria avasa a skwi man ye suna a ye nta, ka sun dok mbela nenga'a ko tema tema a tagi wali, ta tsau ball ba nga zhe a pa, temam tema ba nga zhe a pa, duka a tema tema, va gau kat ma ata nga giya va do kat ma ta nga de anga maffa. Nenga'a nta a skwi man nga geɓe maf maff sa, a nga jer nta a nga giya ndawa ndawa, ta gad nga ahalaki tenga anta a maffa ashke a dukud, a zlarka te gide ashke a dukud, gudam ndohi nte geidam se maffahi amman ta gaɓ nga kat ma, tun tuni nga al ada mana nga ko te borno nga ma makar, arai ta gaɓa a sun nga nga a nga maffa, man nga gada gi al ada mana nga anga maffa, arai teva a bihi ba aray ta sun nga, gime ata gada, nga maffa te dukud ashke nga andzi, ta sun al ada mana nga an. kapa angasa ta gaɓa nga ɓakwa va gau kat ma va gau katma tagi me tagime gabaɓaya a nga maf sa. vogau katma èx aray nga teva te nigeria anga gaɓa. Yetuna kam kam a zhigile nga tsiri a zhigile. wa zhigile atakahanga ndo nga, ata gaɓ zana a nga sa vizi ngasa a ngasa ta gime ataba ma vogwaɓa se dok, zana ngasa vezi ngasa. ata sun nga a nga avasa. ko man ta gime me me ante ba atagaɓ dalahi nga lamba makar aguva nga anga maffa ashke naga te dukud, taka ha angasa ma agiya arasa ma atagada seba, nga maffay nga zhe teva avasa. araman te yerwa sata, ta nguha avut nga ngih kabi sa te alada nga mamakar anga te yerwa sata, aray yakamata nga maffa nga ngazhe asata. araya a shika away zhigile da vana biya a tsukoɓ, nzlembaɓ maffa auda gudam ahalaki ka ta tsuka gungiya mana a maffa auda ata gaɓka usman ba mala ba azhe. <hesitation> alhaji mada ba azhe duka gabadaya anga gaɓa giɓe andzi. a alada nga nga <hesitation> maffa duka gabadaya. nga tsi huduk, dukka gabaɓaya ahalaki dukka a nga haɓa gida andzi a alada nga a nga maffa duka gaba daya a ndzi nga tsi huduk, nga gi nawa nawa duk ndo mana asun bi asata azèay. ndo azli a wudam nga nenga a nta nenga duka nga sun venga andzi, da tsuka nga a wuda aray ni n'halaki, anda alhaji ba malla anda mamate ta mutsta ama zhigile tavata shefe man nga giya. a yakamata. njekadi maffa ta nshke auda ata gau arantenga'a sa avasa, gudam gaba ɓaya a skwi nte duniya.